﻿Khin naai garai wi dawi naha <noise> kai caba chakalai tuma ca than don <noise> Naai garai wi dawi nahakai chaba chakalai ghingin di na`awina babu tayuza tuma ca lthan tuma pa wurinu ma ca wura be ket gma ghi ci zha cimarza-ghi ci zni Cimarza <hesitation> wa-wa-n wa ghi Chimarya di ca wurga di baci Adaldhiya gma wuruny ċa wura be ket gma qui ci ghi cimarza di ba ca bau takarin gma da civa tuma civun pu bu ko bu mutikhi gwan ta civa ba we ghingin ci ndaka civa tuma yuuwi wi katayi di miran wuti ghingin we ca than tuma gma na Ithuna din di naawini ba bu da yuza Ca than tuma gma ca aghan wa dizima ai-hi yau nahakai. ﻿Gma wa na kunga waga da hi talana gningin kuzizi ca thain tarinazi gwan ca Chan ghingin lhanwakizi ma a tattaura duuni be ko dinawana wabu p'a gahuna ghingin Ca than tuma puba, ghingin ma we`e ai Chilitina taba bu ta thuna ta dawa wulthuzu kota dawuzu ghingin than watuza ghan we`e ghi dawa na hyikniza ghi nahyı thi gma yankari ghingin ghi dawa bahjiyai ba ghi nahyiltha ca c`ighau ca ta din dimbuma ghi tsitsira ngir khin cici wi ci sapa muh dai kaman dani dai wi kalayı watin Wayu gma ca dan dawa fatai ba wu u`mi ngir khin cici ghan we`e ghi dawa nahakhiza gma di Yankari amma ci sina raa dinnan bu ghi nahyi tha.